Nse ome na nyen-omeh na akarem ekpin. A-bo na a-bie na me ka ngun akariem ekpin, a-kpi-em nwut njen-na n-jak nwut a-nyi a-fo. N-fon oji nkpet oji, a-birah. A-boh na ari anne-ma akaram oyebam-binghe ka ngun a-meh, na atem-anne a-yen-m, ekub-atem nse na nyen na ari anne m-ma aching anne ka ngun, na osowo-nse n-yor ari-nna ka osor n-yor akar-awut ekpin-njira. Nse-a-yor a-for na-nki bing-hi-yee sie, papa we ori-fan, eh-ye akare-wut ekpin-nji-ra. Nse yor a-ji-a-oji ari, nyen yor a-ji-a-oji ari. Nse-a-yor-a fo na ari nse yor akarem ekpin nji oson-nambingha ta-osi ofu m-bi ehye ka kpe na-danga-bho ka-jen, mbing nse papa yor ari ka oso papa we na okarem ekpin-jira. Nyen, we na oka-m ekpin, nse yor a-ji-m na akarim ekpin-nji-ra. Kpe-n ji nkun-ano-fa ehye, nse yor a-ji-m na akari-m ekpin na osowo nse yor ari-ka oson.